Los hornus son aparatus que premitin de cozinal alimentus dela horma más faci i quasi que sin limpial. Ancançan una temperatura de más de docientus graus, lo que premiti de cozinal una güena tupa de pratus, comu presa, pesca, verduras, ducis. Tamién te sirvi pa calental cosas i mesmu pa ensecal. Yo que no só de fritaus pos pa megu es lo más aparenti qu'ai, porqu'essu de frital te poni la cozina pos gimianditu...